ìkà kàyi bùú ko ùwá ɛnɛ́ ìkà azi úni no, ùú je kɔ bú fufù búwo soà, kàɖi bùú fufù búwo soà bà tú si ìgbɔ bu mù ni ùú ŋlɛ̀ wulé keɖeŋ úni à nà tú wi, à nàá wi, à nàá mu ni ù ùwulu, à nàá banìi ú nàá wulì ìkà wulua. ígbɔ úni wùlì ìkàwulua màaɖu úni à nàá nì íbìbì ìkpɛ lóó <hesitation> ikpɛ́ le màa íbìbì i nyoà áɖì ígbɔ ɔwɔ tu nyo nélèe úni à nàá ɖu íbìbìà kpá tè yá ù nyo awu ú né je kɔ bu búsiì. káɖi bù busi la ígbɔ ànùnù wa ɖù nɔ̀lɔ tè yá ígbɔ úni fi iŋlutè <hesitation> iŋlu lɔ nàáa kplo, úni ɖí màa mì íkuklùbí tè ú ná jɔ elíì sú kayi bùú ko ùwá ɔwɔ mù ni ìkà nòoéyi kpí ígbɔ ɔwɔ fùfù búwo ígbɔ ɔwɔ tu wì ígbɔ úni wùlì ìkà wulua tè yá ù wùlì ìkà wulua siɔwɛ kàɖi à bá nìi, ígbɔ ɔwɔ bu, igbɔ ɔwɔ ni tè à nàá zi tùu ɖù ígbɔ ɔwɔ ni tè yá ù zi awu siikayi èé wi ìkàwulua màaɖu si awu ɖɛ́ɛ́ úni wulu, ɔwɔ ɖù ábuà kpú màa ànùnù ná ɔku màa ú nàá mi ɛnɛ́ɛ̀, ú nà mi zi awu ani uká ínìwà màa ikle wèe péɖià, ù nàáá nyi ígbale wèeè, ù nàáá nyamàà sú bú lè bàni ígbàgbáàgbà anikɛ́ kàɖi éne wi úniwulu ɛnɛ́ ɔwɔ tu si ú nà finye sú tè kɔ wià kà wulu gloŋgloŋgloŋ kása kɔ tú si tè yá ígbɔ ɔwɔ ni. ígbɔ ɔwɔ zì tu ìbìbì ɖù néènù tè yáà <hesitation> ù zi awu siɔwɛ màa ikle wèe nó dò nàáa pédià ù wà le, ù wá le wèe ká nàá nyúù. Ìnyáŋòlí ká nó dò nàá mù àtu nyuu sú elí ɔ̀mɔ̀ lɔ fia ni be lébénì íka màa tè ù nàá mi íkuklùbí ù nàá nyàmàá, ikle wèe ká nàá mi nɔ̀ku sú elí ba báni té ú nà wulu glogloŋ tè ù zi awu si ɔwɛ tè mlìí̧tì wèe tè àá tu.